Quemeh nun tutucoconeh, tutucoconeh xquitaco ye inon youalahqui non tiempo tlapachosqueh cuqiyoehcoc ictlalisque i- ino yaca de pos yaicmahmatih tiempo, inin itquits ira, yac quibica setetohmitl, mm quibica sacaconetzin quibica itich noipiquitoh yac iyiyah yaca inon, noso tlacamo tiquits ipa tepoauntli quitehtemouah quitehtemouah cani non ya mo mo tluilis tlapachos tuttuconetzin, ino ino yah ino tutucoconeh u cualquier tutuconetzi sea inontutuconetzitzi tzicotzi noso palumas noso poque palumas onca de dos, non behbeyi uan non tzocotzitzi umm uan niman is nima yaca yeh inon ya quitehtemoua provehten noso inon pah pabitl, poque pah pabitl noiuqui quitlalia inon ini cunih tlapachos, cunih tlapachos pobehten, a veces hasta betzi itutuconeh poqui yeh otlapu, pos u quenih niquimitas otlacpac oquicohtia iua ino iyaha inontzin iyaha canaitu tle quicuas mati nah amo mati tlenoh quicua ixmietzocuiltin noso amo inmati tlenoh quinbiquilits amo nicmati pero quinbiquilits ujum Quincauteuah uan yehua tutucoconeh amo quimahmatih pues quiquisah quiquisah quiquisah cuac quimatis ya cayo yobits hasta tlaolpan, cuac amo ohnca inon bicho mosalvaroua pero tlamo nicuanas o cuali nicpouauas quenih macas, ica inon pues la mera verdad ayic nicunua mejor pos nicaba ompayi aver poque no este naquin onconanqui tla miston tla chichitu nah acmo niquita mejor nicalaqui niaca ocseloro cuan temotiu hay yacayocono acmo noconitac ujum, inon tutucoconeh ua inon por ejemplo tla ya tlapa yatlatlasas bexulotl noyiqui chocatinimeh non ya quinique cuali tlapachos o cuali quintlalis itotultiba piyutu noyiqui quiquisah calaquih quisah calaquih porqui noiqui ictemoua canih quitlalis noyaha inido para yac tlatlasas piyutu inon piyomeh noso isuatotolteh ua inon pues Quenih maniquihto quen pitzomeh noiqui quinpix pitzomeh uan noiqui quinpix oquinpixqueh ipilua inon pitzo queh pitzolamah quinpia ipilua pos noiqui mobepoba, ua mobepoba pues este cuani satepa iyah se cura yachocaticah pitzolamah hay yaquincalaquis yeh inmati yatlaponisqueh pitzococoneh ux quenih itchiuas pos neh amo nimati pos mejor nicaxtich quemeh itquixtia de ompa ocsente chiquero itcalaquisqueh para sa ihitl mai ipobrecito it porque quincuah inon pitzomeh quincuah ocsente umm quemeh yacayonqueh pitzococoneh quicua inocsente pitzontl, amo icuahcuali nonpitzomeh ica inon ayic mamocuaua ihquiyo intemeh sa yah pitzolamah buyacah. ino ino quemeh pitzomeh ua quemeh inoqueh inononcateh inobucahteh noyeque inoprobehteh masquicacaltia coquitlali inon quipia ipiserohconeh cuacquitasqueh yompa cubicatzinon inon cocuahpixqueh icnapalohtibitz ipiserohconeh youtlacat ompa cacaltenco Nah ohcon niquimita pos niquimita porqie nah pos casi amo niquis cacaltenco he, neh nisouatl, neh nicquitzas in sintli, neh ninixquitzas, neh nicchiuas tlen patlacuasqueh, niquinpiaaya miaqueh nocniua umm, uan naha nimayor de inon doce, ixquita, inomayor mayor itooco Buncho, ompa yah Chico umm, ompa yah Faustina saunteh ocsipa nah pos nochi nah nicchiuaya naha ni- nitlapuapacas, nicchiuas tli patlacuasqueh ni- nichmachtihqueh nimaman manitesih, <noise> manitesih purco ohcon nites ohcon nicpalebis nononah ualalusca miac pilantzitzi, uan nononah ocsipa yaquipia piltzintli, itmatis quexquich quinpix nononah ipilua, dieciocho, umm tla oyaya amo quemeh uxa, uxa hasta tich ahahua nononah saun tibichcoconeh tiqui tiquimpix ux acmo itquimitas quemacpia hasta mos de cinco uxa unteh por mucho hasta iete yac yeh ohnca piltzintli, pero yeyah